Paspor faabete aduna oo ɗo njiɗɗaa fuu so a heɓi wisa muuɗum njaha. Tawee a darnataake, a torlataake. Huunde hokkoore ma laawol tan yahde e leyɗe goɗɗe. Sabii saa ƴeewii <hesitation> leydi fu ana jogii <hesitation> kartiiji muuɗun e sariyaaji mun ɗi ngaldaa e leydi ngondi. Paspor o watta newamuya oo.